malaanin inamaa koseee woan duraa taanin itoo abaasun waamaa, woan aninn kosee suun ithimaa, woan suun akanaaf akaan itaatee, namaayaa ralee fudedii aruuma haffiiwaagaan wooliin, anumaa .waagiin woonin eed naam makosaaa namaa samoo anenn dambii issa danfeefii duub ralee fudedii duubii wagaa tanaaf waaqaaf saamaat ,desaa anumaa sameii, msamahaa sikadedaa, duub malsuun akaas eddanii.